Afu-mbi ajim, na ofu ayeba-mbinghe. Nki bing atema nne abak, ahba kume na meh. Erie nji nkima eyim-edim nkim, meh se na ofu mbi nyen omeh na nse omeh abae na meh ka ngun na ofu mbi meh mbae ka ngun mbingha mbi se ofu nyen-omeh na nse-omeh ajie-m. Nkim-eyime dim a-di ayow aǝm, meh se eyieh na ofu oyeba-mbinghe omeh mbi mbee ka ngun. Nka nsam-enya ebik, nka nsame-nya, ahben-na na meh nki ekon-na-ekon ahben-na mben-na na ahbo, a to bam abon-ni niti ka biji na ofu oyeba-mbinghe na ofu mbi a jim-ano ka ngun.